د لومړنۍ مرستې کڅوړه دا هدف لري چې: د ټپ، سوځېدو، یا ناروغۍ پر وخت سمدستي مرسته وشي. بیړني وسایل لکه پټۍ، درمل، قینچي، او پاکوونکي مواد ولري. د ناروغ حالت تر روغتون رسېدو پورې کنټرول کړي. یعنې، دا کڅوړه د بیړني حالت لپاره چمتو وي او ژوند ژغورلو کې مرسته کوي